Dabbaji mai do naftira be mai ngam hisnugo ko'e madi daga sharru dabbaaji fere hande ladde. to di naftirai be mai di torran masin ha ladde mai dabbaji matan hite ha Juude dabbaji fere nder wakkati sedda.